Ronono avô- ronono avoanina ekeko fa ronono satria izy magnana caractéristiques jiaby mamparonono azy, amina couleur, amina raha indesiny amin'ny tsiron-tsakafo, amina protéine jiaby ndraiky raha azo avy aminazy.